Pos alo menus yo, lo corrienti es de hazel la merca delos comestiblis lo que vien a sel unas quatru vezis por mes, amus, una ves por semana. I de ca viagi vengu a gastal pallá palos setenta eurus, enque si veu anguna cosa qu'estea barata pos enganchu cosas pala tarea. Güenu, essu era enantis, qu'ogañu las cosas a ca ves sonin más caras. Está la cosa que no se puei ni vel. Qué descalientu!